Kei takijuan <hesitation> pla lalui lam panghi ngay tsagkasat em ema. <hesitation> Achan ju lalui ahijuan atu tehi rilbikin. <hesitation> Mihi apo bik em ema tunlai sae rohiju indite na thaa. <hesitation> Deukli hi oma le jongam tsalaw tam tak man na atam em ema <hesitation> ngay tsag tehi. Niaunuamchin maase kan nunahian. <hesitation> Ra tsalaw tam takhi alau tsua chihnin kahia. Man laa ya anma ngay na thaa an tsag tehi ju arilbikin. Tinlung taka an tsag anitihi asiat. Ngoik ngay china tunlaa ya an laa sag e rohiju apon laa em ema. <hesitation> Hanal tak tak om maase atam zoki. <hesitation> Ngay khaak le bel chiyan do lau tak tak hi atam ema ni.